Karazagna déssert nentim-paharazana tiako mbô andraman'olo: mofo ravina, ave godrogodro. Misy ka andafy flan, tarte, yaourt, ave ka beignet.